طبعا اللغة اللي نجيدها هي اللغة العربية لغتنا نفهم ليبي شوي شوي تونسي، مغربي لأ صعب نفهم في اللغة السورية، <hesitation> وعندي مستوى جيد في اللغة الإنجليزية كأساسيات لكن منعرفش نتحدث بها، بالنسبة للغة الفرنسية لا لا هذا ما نحبها قصدي معنديش عليها أي شي، ونحب نسمع من اللغات الأخرى أكتر لغة هي الإنجليزية نحب نتعلمها.